Bendye e bmya ha za kpeye bye kamin he lo la wo mula yna eyi, ha za hna wo 'ri kpeye shna wo 'ri yi yna, shna wo zna dada yi yna, ha kpeye ke se lo kpa do se lo kpe do ku fie bwari gbmario, bena he ga snu abendye hna m, iya wo yiu zandye he la wo gniyna wo yi wyigbe n, ko wo yi fudyi yi n, ko wo snu abe ndye e dna e zogo m yna, ko be dye hedye he wo snu m yna wo snu, ama ndye se ga do kpeye bye, e ebmyio, se ga do kpeye bye e ebmyio, he ke kpe wo mula la, he ga kpe bendye, wodye ye yna kuma bendye hedye ye du yna, se mula a zhi de abe ynage nyi m, abekasa m, bena sado kpeye bye, sa dokpeye bye e ebmyio ke ga kpe mula snu. Ndye bendye bmya dye gyi dye a kpedo ye e ebmyio ke a lo kpe mula snu yna e yi e abendye hna bye lo n. Bena azado a zhi nyize be zhi, eri zodo gnu m, a kpe do nubo ye m, he chnibe shna hedye yi yna he ka mu zado yi lo n, so edye he ga abendye hna bye snu ga do nubo wo bye, edye ha lo wo ba, bendye ha dna wo 'ri wye, bendye he ye m yna wo snu he chnibe he gna dye he de zado zhi ba lo, kokwa he wu wo, edye wo ga zhi ba go se 'ri ga zhi ba godoyi ezni, se ga lo kpe do ku.